Men kunimni <hesitation> muzeyda o'tkazishni yoqtiraman tarix va san'at meni qiziqtiradi va <hesitation> o'tkan ota bobolarimiz va tarixiy n-narsalar meni <hesitation> judayam qiziqtiradi.